Xu̱kú tsí ma̱mi̱ꞌñáaꞌ góne̱ rá, ñajuun a̱bo̱ꞌ, xu̱kú tsúꞌkhue̱n naꞌkho̱ xí nathiyáa̱ ná jamba̱a̱, xí tsíthiyáa̱ ri̱ga̱a̱ ná jamba̱a̱ rá, ná nadxo̱ꞌ mbo̱ꞌ, natsitangoo ti̱ga̱a̱, wáda̱ꞌ a̱bo̱ꞌ tsí mixtí xtuun. Tsí xó náska jaꞌñúú tsíꞌñúu̱. Xí nanújngaa mbá jmbu a̱kiaa̱nꞌ rá, ná na̱mbraꞌa mijnée̱ ná xtáa. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa xí ma̱tia̱xúu̱n, xke̱ꞌ inúu̱, jamí guádaa̱ mi̱ndaꞌkho, mi̱ndaꞌkho <hesitation> rí nu̱xi̱díi̱ na- natsikhá xtáa ini̱i̱. Kajngó ngamí matha̱ñu̱ú xu̱kú tsúꞌkhue̱n, xí nathiyáá ná nadxo̱ꞌ jamba̱a̱, ná nadxo̱ꞌ xanáá, nadxo̱ꞌ gátiajun. Ná ngramaa xtóo exe̱, natsimúu̱n ná xtóo exe̱, jamí mangaa nadxúu̱n ná awúun iya xí nanguaꞌáan ná xkuaꞌnii, tsithiyáá mbá iya gajno̱ꞌ mu̱ꞌu̱u̱n xkuaꞌnii nachúu̱n ná awúun iya jngó xí najnguáan rá, nu̱mbra̱ꞌa mijnee̱ xtáa jngó ngamí mi̱thi̱ñúú xu̱kú tsúꞌkhue̱n. Xkuaꞌnii máꞌ mangiin xí xu̱kú ma̱thiyáá ñajuun mbáa xi̱yú mbo̱ꞌ, xi̱yú tsí ngrámuu ná xtóo guꞌwá tsúꞌkhuen tsí na̱tu̱ꞌwúún ná awúun guꞌwá awúún. Xí nathiñúu̱ namíñaaꞌ ini̱i̱, chákii̱n pero, gakhe̱ iꞌphi̱i̱, gakhe̱ mi̱ndaꞌkho xí nangajmaa̱ ná kra̱ꞌaa̱ na awúun xtíñaaꞌ, <noise> o na̱rákaa̱ naxpátrámaa̱ ná tsu̱da̱a̱ꞌ, o ná xtaꞌún mbo̱ꞌ, ná <hesitation> namíñaaꞌ ini̱i̱. N <hesitation> uu rí cháka mbaꞌwua gída̱ꞌ ná tsagúu̱n, <noise> pero xí naꞌpha̱a̱ naꞌkho̱ sko̱jo̱o̱ ini̱i̱. Naꞌkhon xúgíí, abeses asndo najnga̱a̱ inaaꞌ, najnga̱a̱ ini̱i̱ guáda̱ꞌ xa̱bo̱ tsí nuxi, ene̱ xu̱kú tsúꞌkuén. N <hesitation> uu rí phú gakhe̱ iꞌphii̱ xí ná naꞌphi̱i̱ máꞌ. Xkuaꞌnii máꞌ xu̱kú xí nathiyáá mbáa, mbáa i̱ndi̱í mbo̱ꞌ, xkuaꞌnii máꞌ mangaa̱. Xu̱kú tsí nijúwa̱ꞌ <noise> mangiin, ná xanáá, mba̱ꞌo̱ ná ríga̱ xaná mba̱ꞌo̱ a̱ꞌkhue̱n jówe̱e̱ꞌ, nagájnúu̱ mbroꞌon mangaa, rí naꞌne wakhíí a̱ꞌkhue̱n nagájnúu̱ naꞌphuu̱n tso̱toon. Xí ngrigo̱o̱ mbáa xa̱bo̱ ná jamba̱a̱ rá, asndo naꞌphii̱ máꞌ mbáa xa̱bo̱ mangaa. <hesitation> xu̱kú tsí nakuꞌsmbaꞌ rá, nakuꞌsmbaꞌ a̱ꞌkhue̱n ñajuun rí nánguá igájnúú xa̱bo̱ tsí júwa̱ꞌ xanáá guéño, n <hesitation> uu ri nagájnuu̱ ná jamba̱a̱, naꞌphúu̱n tso̱toon, naꞌphúu̱n xtíla̱, naꞌphúu̱n. Jngó narua raꞌa mijnáa̱ xa̱bo̱. Xkabiu̱ún mangii̱n naꞌphuu̱n xa̱bo̱, mba̱ꞌu̱u̱n mangaa xó, xtángidi jaꞌñúu̱, rí mba̱ꞌu̱u̱n a̱ꞌkhue̱n rá, gakhe̱ má i̱ꞌphu̱ún xa̱bo̱.